ọ mọllọ waam, mọn lọsịn nam mọn yaa ta sọrụm kọmọ nam mọ warọ tị ki pọkị jẹ ka anangịịmụ ondungo pịdẹị ka yọyụk ton tịị nọ wan kị yazị wẹị a waan n los ta kẹnọm yam a yụk da kẹnọ n lọsịn nam mọn ɗa ya waịtẹịjẹ ka yam ọndụngọ pudẹị nan pọdụk ɗịlọ kullum ngaa npẹẹm yam ọn adụn ọktẹịjẹ ka yat saang ta kẹnọ tịbị pẹẹm lịịdụnọn pak pẹẹmọ takị yaz waị mo wẹịz saan kị pọkị nam ọọ adụknọ sịịn pịị pẹẹm pot natẹị kwalẹ nịnyị. Wutẹn dẹm mọn lọsịn ta kẹnọ tama tama a pẹngụr ị waa nam mọna paattụ waa tị pidim mị gị kallụ paattụ waa ka atụ ka watụ tadị ka pengụr ị wẹịdẹịyẹ, wẹịdẹịyẹ ka wayị wargọ ọtụk kịna kin gị kẹndụ kụdẹ mọ kẹndụ banda ti kị kịnam ɓaan ga paattụngon, mọnga watụ wayị wargị lalịịnẹị mbasan gị atụ lịịn kịnam gaayị watọn kaangị nam mọgaa pọd lịịnẹyịm ɓaanu ka adị a yaan wụtẹn kaa ta mango ka yaan wụtẹn waam kẹko lọsịn pọn nụnẹ kịnịm ɓaanu ̣ka adị, ka wan Kawa paatọn adgụm gayị mọga watụ pattụ adgi ka watụ yẹlị ụkụm ịsịn ka yaangọn to mẹrụg tẹịjẹ nan taan ɗịgɗịgị tama tama mẹrụg tẹịyẹ anambịịn gị ɗọp sụmịn ka kasuwa ta pọ kaụja to mamụ mam gaa pịrị par waa pịrịm gị kal mụụ mụụjẹ atu waamọ paịnị, mụụjẹ at waamọ paịnị mụụjẹ ad tanga, mụụjẹ ad langọrọ, mụụju at kọndọ, mụụju ad ɗọm, mụụju at waajẹ kal pịp ta pị tẹịyẹ tị manam mọ mama mịgị wabụttụn mana mọ mana mịnị pịdẹị mị kẹ-kẹdẹ. ọọ ngaa <hesitation> pịdị- pịdịm mị gị kallụ partọn kẹndị mịgị pọtụn manam mọ mana mụụjẹ wat ka tanga mụụjẹ wat asịn ɗọm mụjẹ kbọm asịn kọndọ mụụjẹ asịn saawa wa sịdamị sịdamị wa sịdamị sịdamị anambịịna mọ kaatụ atụ watọn pịdịm ko non gi kẹndị mụm an tanga losịn nam mọị, da wayị mọ waị tanga kan ịlla ịkị kụm mọ waị tangam baanụ ar kọl kịnị paarụn laụ tangam gayị atụ watọn mana, yịl kọl kịnam madgọ Patonn ɓugu waamjaana atu watu ɓarau saanị kaa worọpnị ka lalinn ta mana natẹị mam a pịịdkịị wamọ wuɗam ɓaanu nbasam sẹrsịn tịkị pid kị muu to nan aan ɗịgɗịg ukmọị sẹ waam mọna sẹbnu ngaa ta kaba waam mọna parị <hesitation> waam mọ ɗọpị pẹgur ịwaa a waam mọn lọsịn tama tama ta sọrum mọn da kabaị kapin sọr kbọmọ kị pọkịjẹ don ankị paandan kị lalị muu tama tama nbastam kị kayị kẹndị ta mana nbasam kị ọnị tọọm lọ ịk tị mịyẹ, ta mana ka wẹịz ịk nbas waan kanu aduk ọbọ maa ma ɗum yaaz kẹnd waam ma an ọbọm kanu kanu nan kanu par paị waam mọ yaan ara ma yaa kẹndịm to wẹịtẹịjẹ nan taan ɗịgɗịg nam ngaa waar mọ ɗọpị pẹgur, i waa nbasanyị a waan lịịzị pọsinom tịkị sọr kbọmọ, nam mọ warọ tịmịịmọjẹ to tị sum ukmọị sẹ waam mọn lịịzịn ịnọ tị kulọktẹịzẹ kan yaagọm na taan ɗịgdịgịm amma mọna yaa ịngịta ɗịgɗịgị tama tama ukum ɓaan mọn nẹẹngọn ngaa a wuk kulọkọm yam ọndungo Wotụngọn kọn tị kịị mọna yaa na wụgọr ta takabaịm ngị wẹịz san kị pọkị ta takabaị tịbị nbasamị mọna yaa an wọknọ tama ka mụ wan tọmnọ ka par kẹndị ngan pọdịn takabai waam ɓaanjẹ n ade nwọkụn mbẹẹdam ta kabẹị nbẹẹmdan adi waa wọkụn pọ wọkịịnị ka lalịịn mannị ka wọrọpnị to ngaa nan taan ɗịgdịg wẹịtẹị tama tama. Ɓaan da pẹngụr ịwaa nam gaayị nẹẹ nam mọ ɗọpị wụdọ na lọsịn wụdọ tama tama don wụdọ a waamọ mọn ịlgọ nwẹẹg ana laịnọ yaajị wụdị anambịịna nwẹẹgọ mọ yaa pọd kọrọt, kọrọt gị yaan da kọɗịm pẹpịdị anambịịna lịịzịn wụdọ kị pọwụ tama tama, mọọ ya wụdọ waamọ wụdụ kẹnd ta mana kanụ kwaad saụ kanụ kwaad ɗom, kanụ kwaad kọndọ kanụ kwaad nan waị tẹịzẹ pịp mọ kẹndụ kẹndị kụlọkọm mam gị adị kị yaan kẹndịm mọ iụụ ki kwaɗụn kẹndịm mọ ịwọ to sẹ waam ta kaba waan mọn lọsịn nam mọn ɗa barẹ yaajị a wụdọ don n ịlgọ n wẹẹgọ ana laịmụ yaaz wụdị to kị yịlmụ pip pọkịɗọk a waam lịịgọ kịpọwụ waam mọ ɗọbị wụdọ A kọn tamatama, mam pịp an taan ɗịgdịgị ka takị mana m mụ tịịsịn pịp da agịjẹ ọnọ man tiḍsịn da ma pịịlọ ɗam waam saan kị pọkịịm wụd ana ɗam mịn wẹẹn pịdịn jẹrọ nam mọ mimọjẹ ɗam mịn tịdsị ta ma pịịlọm ɗọm yat ka kịna kọndo yatka kịna sau yatka kịna wa tanga yat ka kịna wa pịp nam mini wụbtị wamo pi mimo je nẹm to tịsụm ụkmọị mbasam yaan adụk saan kị pọọkịị tama tama takabẹ ka mana nam mịn ganda to tị mimọjẹ mọga maa sẹbị mọnan ma kwanun yaag kẹɗẹ tama tama mọnga pẹngụr ịkọ ma kwanun ka pẹngụr ịkọ ma kwanun wẹẹz ma pịịlọ sẹ ɗam yaag sịlịp waam an ụkmọ nan? Anaa saan kịpọ wụdọ nam mọna mọn lịịgọ pọsịnnọ ngaa sẹ waa mọnagị wa yaajị don nwẹeg̣ paandan a sanjan a kọn an ga adụk saan kị pọkị to sẹ waam mọn n nlọn- lịịngọn sama wụdọ pọ sịnnọ nga to ka yam lọkọ kbọm sọr kbọmo tịkị pọkịjẹ na kọtụn da yaaz waị tẹịjẹ har pụụttọn sẹgam yamba watụ nẹẹnụ gaa <hesitation> Kọ mannọ kwakọ ta kọrọ ankị mụdụndụm a lijị kịịmụ waam mịnị yaajị pip mịnị watụ wa mọnd wamụ kọrị mịn waam tọm yamba to sẹ waam lịịzị ki pọnọ ta sọr kbọmọ nam gayịm mọ warọ nga kị kịịdom ki ki natem nam gayi nẹẹ lalịnnọ nga anambẹẹna ɗa mụd ta kẹnd pọdaụ waam kụrgụtẹ wudọm ɓaanụ ka pẹngụr ị waam ɓaaanụ mon lịịgọ kị pọnọọ nga nga sạan kịpọ lalịịnnọ nam mọ ɗobị <hesitation> ilimi tapọ kaụza to nga nlịịgọị ka pịịndang sa kị pọkịị sẹ tulụm mọn lịịngọn ịnọ ị wụdọ, sẹ tụlụm mọn lịịngọn ino ịyaz kụlọk yaaz <hesitation> par waa waam mọ ɗọpị kullok par waa ụkụm ɓaan mọn maaɗụn gọn to nsẹbgọ kụlọk tẹịzẹ a kụlọkọm mọwa wọknọ ti pidi yaaz makarantam la lịịnọ anambẹẹn wẹẹn saan kị pọkị watẹịzẹ ḏok da kaba waam lịịzị tị pọ sịnnọ nga tam tịɗam yam ọndụngo da ọndụn <hesitation> tọọm lọọ ịk ọnɗụnọn saan kị pọkị ta kaba kịlọkọm ɓaan mọna nẹẹjị tị sụmm no saan kịpọ maadwa ma la lịịnnọ ɗanjịn pọọ tẹk sabam kọrị ana nammịn daa Kabẹị ọnọ ana laịmụ pọnụk sama madwaan nam gị kẹn da mana maadẹ maɗanyị tị mịịmọjẹ mọya mịnị pọnjịn maadwa ɗa ana lai wa ponjin maadwa waam mọ kọtẹ ɗọk wan kọmọ ko yọg kbọmọ ọ to ɗam maadwaa sẹ mọnọn kẹna ta pọ kaụja kẹndọn ta pọ la ta pọ la <hesitation> lasara mo ̣ɗam tị mịịmọjẹ waam lịịjị pọ sịnnọ nga lalịịnnọ ɗa pọnị maadwa ta pọ mamụ tọbọ pọn pụụdụn kị yaaz pọ kaụja ka kọl pọgụm gayịm an tal pịị to sẹ waam lịịjị pọ sịịnọ anambịịn pọn maadwa ta pọ mamụ anambịịn pon waammọ ɗọpị ɗọk har wan <hesitation> wan kẹɗẹ wọn kẹɗẹm mọna nẹẹjị kanụ wọn pụwa anambịịn pọn maadwa waam mọ kọtẹ ɗọk wan wọn pụwa kanụ wọn wannụ waamọ ɗọpị <hesitation> waamọ ɗọpị wọn parpaɗa anabịn pọn maad waa har wọn parpaɗa to sẹ waam lịịjị pọ sịnnọ tama tama ngaa yam ɗa wọkna in on waamọ ɗopi <hesitation> ilimi pọndaụ waa tị tị la- lịịnnọ so tịbị yamba ne wọkna nan wẹẹz sanjanị Kụlọgtẹị nị saan kị pọkịị to ngan pọdi ɗịlọ ngaa pẹẹmo yamba pẹẹm wọktụnọn kụdị pẹẹm ọndụn tọọm nam mọna yaadụn nụm wụtẹn tẹịjẹ kaa laLịịnnọ wẹ saan kịpọ maadwa ankị sẹ waam kọri ana tẹẹmẹ kag maadgọ waam ka wẹịz wụtẹn Lasaaram kaa kẹnda yaaz wụtẹn Lasaaram, tẹẹmẹ kag maadgọ waam mọgọ war manam gayị ka rụngụ ka pọnụk maad waam waa mịịmọjẹ ɓaljị ị la kọtọn nam yẹbụbjị ta yịlị tị mana mọ mana waa mịịmọ. jẹ ɓaljịn pọ mana mọgaa waa kẹnọ baljị sụm manị kag ma kag pọnụk maadwaam kaa pọndaụ yaɗɗam mọga kẹn ka mantẹịjẹm wẹị mọnan baljị kanẹ kaa ka mọk kẹn kaa manjẹm ɓaljị pọ manị ka pọngọm ka pọnụk maadịm kag kẹnụk kaaman dẹịjẹ mọ ɗanyị kụztọn pọ sịrụmgọ malẹ malẹ kaa ka ana njịrị ko ka kẹnụk kịwụ gaayị to ana nan? ana kẹnd pọndaụ maadwaam ɓaan nẹ tọm mụwaịm to sẹ ɗọk ta kaba waam ngaa kụrgụtẹị nLị laLịịnnọ anambẹẹn pọn kụlọg tẹị. Kị laLịịnnọm, laLịịnọm mọna yịmbị, ngaa kowanne laLaụ mụụ ɗon ankị waam mọna yaz waam mọna yaajị na ụpụ laLịịn to ụp laLịịnụm mọna yaajị tẹịje nga na par ụp laLịịnụm ma sakị pọkị Ka adụk waam mọ at saan kị pọ yịllị, kịyịllị pịp pọkịɗọk ɓanda ka manọ pịp pọkị ɗọk waam mọ at saan kị pọkị se wam mona pari nga kapin sọr kbọmọ tị mịịmọjẹ waịtẹị ɗa yam da wọknọ npụụd pịdị yaajị to sẹ waam Lịịjị ki pọsịnnọ tama tama mọn lọsịn nam ngaa mọn ɗa yaa. Tibị nlọsịn nam nga mịɗa pọn yamba ɗon kag pọnụk ka mị pọnụk yambam ọnụk wamọ kọrịjẹ pịp wọn mẹrgẹn tọm yambị to nga pọndaụ yamba nam mọn lọsịn nam mị ɗa pọn yamba tịkị kụlọg yamba pọn mị ɗa pọnị, tẹ nẹ tị pọsịn nọ nlọsịn nam mị ɗa pọn yamba tam- tama tama pụụdụn nam ka mụ pọnụk yamba nda mọ yaga sịyọ ka mụ pọnụk yamba ndam wụtẹnụm kọn pọt ta kaa pọt ta kẹbẹị ndam mịyẹ wẹ laị yaaz waị kọn ta tam nda yamba wọn kọn ta kị mụwaị mịya mamụ mawẹ ndam mamụ nẹgaa aị lalaụjẹ a ponjin yamba lalauje yaaz waam mọ pọ pakaị kọn, lalaụjẹ kẹbẹị ɓụk kọn tama tama, lalaụjẹ ɗe mun kụmụk ka kwẹnụm lalaujẹ ɗemịn kụmụk ka saagam lalauje a lawọm moya waa atọn saan ki poki tama tama ok aton saan kị pọkịị tama tama to sẹ waam <hesitation> mon lọsịn nam ngaa mịɗa, ọ ngaa lasara nyaag sẹẹra ki lasara ngaa lasar an pọndọw wa nam kon ta ɗa mịn illimgon kịịmụ wụrụmjị mịn ponuk waan mọ ɗọpị maad waam to ɗam ta meruk lasara nam mọ ɗọpị lanbisọrọ ɗaam mam gị ɗon lasara la nbịsọọrọ mbeendanyi waam mon ɗọngọn lambịsọọrọ nbẹẹndanyi a tai mụnga wẹ pẹẹndamị mammụ mịn gin ting to mamụ wẹẹ mam gaa lanbịsọọrọ a mụnan warọ to lambịsọọrọ a lasara nbẹẹndam watụ ap kịịmụ mịn wargọ pọn wa maadwaam wana tọm lasara, ɗam sẹ waam ɓaan mọn nẹẹngọn ngaa maadwaan wana tọm lasara a waan anam mịn pọngọ yaaz wụdọ tị mịịmọjẹ nam wọkkọ kụd wụdọm da ana laịmụ mịn wẹẹgọ ana laịmụ anambịịn gị yaajị nwanna mịn yẹl ta ta ag yaaz wa to nga wụdọn pọndaụ waam pọna tọm lasara a waam wọkkọ kụd pọndọ waamụ. Tịbị apụn seịmụ takịn mọnon sẹ mịn wargọọ <hesitation> pọn waam mọ ɗọpịị ɗụka